Ana pake sasulan fo ana tutu no ana sanga nana'ak ma ana sanga memetek neme nusa inak a, ma ana pake sasulan ho ana nanea aopan neme bolok nai tane dale no nai dae poin a.